Ingye ngayisunza eribuka lhuba, kundi ibbwa wamabuka lhuba wukabya iwanganakolha emibiri yawu yandeke, n'omwa buthuku, wukabya iwukirya no iwukitsumba omo buthuku, iwalya n'oko buthuku, isiwuthathunga erisurusutha, betu wamabuka late, eyindi mibiri wukabya isiwendikolhayu kundi ibbwa wukendibya isiwuwithe obuthuku obukawunza.